Fitaovana iray tsy miala amin'ny zanak'olombelona ny elo rehefa fahavaratra ny andro. Tsy maintsy misy tahony izy ireny a, misy ny elony a, misy ny fitoeran'ny elony zay lay singa mampivelatra azy amin'ny elo iny, ny fampihana anazy ary ny tsy azo adino le aro kely- le vy kely misokatra kely ery afaratampony iny mba tsy ho voatsaingon'ny varatra.